ri dunia engka siareq-areq bahasa mamulai basa indonesia basa arab basa inggris basa cina basa jepang nennia basa balanda